Oa zalahy eky agna zagny karaha vingivingitry fô ana ndreky tegna paré tsara ana ka normala tsara ana ka za boka manotagny agna normala tsara agna sa misy raha nahavinivinitra anao tany ampianarana na tampiasagna na tandalana tany de agna lasa vinivinitra amignahy any za ro aza atao zagny moa tsy tiako ngia e.